أول شيء عشان تزيد قوتك لازم تركز على تمارين المقاومة، مثل رفع الأثقال جرب تمارين ضغط سكوات والتمارين الظهر، وبعدين لازم تظبط نظامك الغذائي، وتهتم بالبروتينات والراحة الكافية، وتاكل أكل فيه سعرات حرارية عالية.